Фарҳанги Бразилия пур аз шодӣ, мусиқӣ ва рақс аст. Самба ва карнавалҳои он дар саросари ҷаҳон маъруфанд. Мардуми бразилиягӣ бисёр меҳрубон ва боз мебошанд. Варзиши асосӣ ин футбол мебошад, ки қисми муҳими ҳаёти ҳаррӯза аст. Ошпазии онҳо аз лубии сиёҳ, гӯшт ва меваҳои трапикӣ бой аст.